لو جدرت أشهد حدث تاريخي أكيد بختار اللحظة لحظة الإعلان عن إستقلال بلدي، لأني أكيد أريد أن أشعر بالفخر والإنتماء لبلدي وأرى كيف كان الناس فرحانين بهذي اللحظة التاريخية العظيمة، لحظة إستقلال بلدي وجعلها بلد لوحدها مستقلة.